हमारे देश में लगभग 1300 से 1400 प्रकार के अलग-अलग पक्षी मिलण, ऐ छू एक मोटा अंदाज़ा ह्वा । हिंदुस्तान में बग्वाल, राजूला, मोर, गिद्ध, बुलबुल, कौवा, हंस, बटेर, बुरांश का तीतर जैं पक्षी फैमस छन। हां, कुछ पक्षी दूर-दूर का देशन स बि यहाँ उड़के आनी छन, खास करके सर्दी क टाइम म।